Fina tawa feere ndu lesdi Kolombiya, kanjum woni huunde nde ɗum yetta, savo, huunde ɗo kam, a taway, a taway huunde ɗo kam, to lesdi ndi, e nde holla to jimi maɓɓe e gami maɓɓe pat.